<hesitation> Max yan u- u- ugripe u to'on ti kimentik <hesitation> sacate limón <hesitation> limón y tulakal <hesitation> a' pokche' <hesitation> kub'el kimentej a' makoo' yan u- utos ti kiwa'lik ti ki junp'eel <hesitation> aceite kuya'lik ti ki risino o <hesitation> kab', kab' es miel kab' <hesitation> ti la'ayti' kutz'ik juntuul kib'el kimentej y ya jo'mij kimentik a' kib'el itza' ti ka' ka' juntuul ti a' paal ti a' o nojoch ixch'up kib'el kutz'ajtej ti kutz'äkyaj u